Toh lamkeya a-lamkeya o to ban yeru lamkerulamkeru-lamkeru tun kuma toh lamkeru tun kuma vaksu ko dan kuma amma banni seŋgu paát bu abda kum lamkeru-lamkeru, vaksuwa ko sé banu seŋgu paátt nda kum vakswu, vakswu ko sé toh lamkeyu o tu baan yeru lamkeyu yeru <noise> ta masun ta masun kumu sone ku ot wal am yiluúru da yan ot wal kam bit karu ya ot wal karu da yan ot bilu paát, toh ina yeru seŋgu paát ot bilu paát toh ina yeru seŋgu paát ko kumurin ga nyam niŋ turu ko ku keń ambeyu nda kən gam kaáne í baa ta kume la mel ku mél ku mel bo’o ku nigil ma nyankam guu bu le tu le tu wul niŋne amma seŋ kunu nyam kam lamke kpaŋ seŋ bag lamke kum gu kum ga ina lamke kum garu an niŋ neba-neba o nkum ku bo’o turu nin nda indu nne niŋ ko i ina yeru gaá toh am ko ina ən i sun du am ke ina ən í sun du am koó an i gaa toh mmbeye so gam kanguru ida kumgu-ida kumgu an niŋ mamin sungu sai ida kun sira, nyamaá lamke woi lamke guu ida kun mamin na ida kun ida-wal-ida wal ot niŋ kina nyamaá siŋbo toh ida ku’un siraá. nyamaá siŋgbo toh ida ku’un siraa amgu paát lamke kunu amma banbu sengu pa’at lamkeya kum kum kumin ga ba’a mu sengu pa’at vaksa sengu pa’at vaksu ko’o kumurin ga’a amma páat ni ban kən siira. Koó tu lamkeru koo tu vaksuru bakan siira seŋgu paát si’itkeya in nin ŋkang ku si’itke noŋ yeba bu se siitke nkang suun nkang su’um ningu pa’at mbang kun sira, toh kambugu, mbang wal ku vɛnɛb ina bu i manu yau nmbi ya na’u bumau suk nyeba kunun nmi pi bu kpangsela ba’a ma kini- ba’a ma kini ndang vaksu da pin o bu ntehu’u ndang vaksu da pin o bu n ntehuu ndang vaksu da pi bu ntehu’u ru mni pi bu lamkeya a bu ko nmi pi bu kpansel ba em nmu gam ba kum son’e seŋgu pa’at ba ki lamkeya am nau, toh vaksugu vaksu yayi bo’o mbang kən si’iria ba oʒunniŋ sitka pina seŋgu vaksi yayi sengu ba ot niŋ sitkeya ina mamin au-ina mamin au ba sitkuna ku ina ma mm ku vaksa pi bu ntiŋru ba biya bʊuburʊu vɛnɛba ot wal bu bira ba kum ot ba sone’ ku nigu pa’at sengu’u pa’at nneyaa’! Nne tema-nne tema toh inu nne temgu man du gu nne gu nne’a nne sengu pa’at ba’an songu sé ban sengu pa’at da kum vaksu gu’u sé se néá ba eŋ ne’á ntyam nea ne’anda kumi nyagu mutu le’ nyagu mutu kuni nin mutu le nin mutu kini boo zong nni mutu le’ nin mutu kini boo zong nin kum ku neba yegu mani ma’ani ku bota ba kun ta ku sone’, vaksu pi bu ten vaksu pi ba tegnhi ge’ toh nngan kan gu shikenan ngab kan gu ngab nne ning ko nebiddiya. Amna kan sengu’u nyam gu pa’at seto ina bun seldu’u ndata mana ina an iru’u ndata mangu’u kan gu’u bilga’a ina nfa mangu pa’at nni seli kuu mbeh magu bu mmamu kakin da mebelanku kin da mebe soni’i mamu kakin da mebe soni ko i mamu kane’ da mabe soni ima ina ma yila bege da ma ligimu’u sonu ‘ so-songa toh ngabaa ina ye songa gu toh amko nma ne niŋ masi nni kumsone’ ku ne’gu’u pa’at ini in i’ boo mangu amko nma ta ne’a o mandu’u tu le pa’at i sitkunu toh gam ka’an sengu’u bilga-kaa’n sengu’u bilga sai in dan kun si’ɨra ina nebit ma’an gu pa’at da kun si’i’ra inanebit ma’an gu pa’at da ni maŋgu am ou pa’at ən dan si’ira ndata yil ambu geba ndata nebit ndata gaba ne’a’ tu kin-ne’a tu kin ngam mma kan sengu’u songa’a gam sengu’u pa’at ni ahan ma mu i’ gunyamgu pa’at mutu bira’a-nyamyu pa’at mutu bira’a’ ka’an mamin ga’a nyam niŋ kole da diŋ zogoó’ toh amma ina bu i’ru ga da ken kpan pa’at ne ba’a kum sona sengu pa’at amma tpbi ənde’n yeb ba sən ku aye’ ba pin tema jogoo ba yin ba yin ba wal ku neb in buta’a o kumbu’um sone’ ku negu’u pa’at ni, vaksa da pin sakani ku negu’u pa’at o daŋ kunu o ‘i’ in sona’ o ɨ kpang sona ba baŋ təa baa’ kum-ba’a’ kum ku ota o biya bu’un nau sengu’u bilga gam neru’u neguu ne ‘a’ amma nyam niŋga dan nyagaru’u nmeguu oda nda nne ben nya tu’u kini wundu’u ko’o’ tu’u kini. Gam ina ma ina-ina butu am bu kanin gu’u nya-nyam mu kuni yegi ini yelma tem ot wa joŋ wa’a toh ina yel mu’u tem ni yegu’u mak’o mu pa tem yelkeye ma em ku joŋ niŋ, gong ba’a marenne niŋ bo’o’ ba’a’ ma kon albeya ma kən ala gam tem ‘i’ yelma tém oʒeŋ diʊ bit ya n-mu ko tém-gam yel tu’u ko neba yo, sonsɛ bəa maá kan sɨ be i yel témgu’u əm sitku, ‘i’ yel temigu’u in sitkunu i’ ma nimsi ndakunu in sitkunu gam mmaken sengu’u songa’ ən siri gu’u ni pa’at da kum sone mban bu ko neya’a-neya’a ən siti gu’u ni pa’at da kum sone’ mamu-maman kana’a ‘a’ a gaga’a mamu maman kana’a ‘a’ ‘a’ nim gaga’a ən sitkun kawai an dau kunu wundu’u g’u ‘i’ gu’u ndan bob mba kai ini an mmamu ninye son muse’ bu ma’an kann gu’u yebsonga toh yehsonser gu’u dara’an yeb yela’a bu’un bu ma’an kangu’u yeb bu’un boru ko da kum le’ toh ba alsii ba ma’an lesi ne sit o kum son’` ku yabdu’u pa’at ba kum soné sengu’u pa’at toh ne’a’ negu’u-negu’u ne’a’-negu’u ne’a-negu’u ned negu’u mbe ne’a yeru nyanyauta diŋ’a’ wundu’u da kum biro’a wundu’u tu bi du kén ko’o da ban yelo’a toh kam pəat ni’i ba mbana ot niŋ ku tem nyatkeya ba mbang ot niŋ ku tem sona ba sel ən vaksusi ən ʒak ba siŋ numu si mma ini neyo mamu kini sai to’o mamu ka’a neya mamu ina sai to’o mamu ka’a ba ma’am ikansi abən gə ba maan ni gə ba ma’a in soná sengə pa’at. Ntyama pi baru pa’at ba ma’an –ba ma’an a’n sona ko ni-ni-ni in éma’a’ nina ni-ni na na ne’a’ neyaa newa seto ma’an mbang tema’a a mma tensi seto ma’am mbang téma’a, a mma tensi nda kané to kambit niŋ-niŋ ina man nda kané to kambit niŋ-niŋ ina man yera ora’ isinga’a’ o ma ən niŋ a kangeənu’u an nin kangson nwoŋa’a’ toh ina kand nwoŋyera da kaŋn dəana toh nne songə wundu’u ga’ da’an nda kən da’an ban kai neya’a nin mu ma’an ina kin mu dəun tém in sitkunu amko ən ti sitko sai ən daran sira’a ‘i’ pa’att be’iba ot wal gə pa’at ba da’at gam ba’a ba’a ga’at bta gam wonghan’a’ ku ot wal gə bit ta’a nebit bə pa’at ku yebura’a ku yabit tə pa’at ko yabit tə alga ‘i’ tə an vaksa ma’an gə ən alə kunu yebura’a hehh ina ‘i’ tə ma’ana yera sonse’ gam ima ka kan gə bone bu oʒun duniya seng dəu yaware seng duniya yeba’a senga pa’at ida kun albeyaa-ida kum albeya’a mambe kini sonse’ ima kini-ima kini-ima kini ida kum ot bugil’i ima kini ‘i’ yel ot niŋ temsi ima kini-ima kin kin si’ii ima ən vaksu si ‘i’ kiyee ndet bu kunu toh ba’o mma kansi toh tu nna bit gə nnabira’a kai ‘i’i i’ sun nna bə bə bəra mmpan wong i mmpam wongsi ba kwun sone’ bu kum soné gə ni pa’at da kum ɨ nyetke ni pa’at da kum nyetke oʒang niŋ gə pa’at toh seŋ dungha’a ba an son man gə bo’o kum ba’a ma’am in sona ləutlo’o ba ləut ot ba’a ba’a san on spne lara kini ne’a ba’a san in sone kara kini ne’a an iya’a ba-ba ne ne pa’at sen gə ba kum soné amma nyem niŋga da’an tém yelda nyem niŋga ida kum sonɛ. Nyam niŋ gə ba’a’an vaksu mana nyam niŋ ko’o ba’a ən sonke kum kum kina nyam nin ko’o ban kum ndiŋdowa’a nyam niŋ ko ba’a kum birowa’a, amma ina ina ina kang də gə senga pa’at ba’a kum birawa’a gam ban kum birugula birugu’u ba yel ot niŋ ot nin temga’a ko’o ba nyi yebit ga pa’at-yebit pa’at ba’a lamson kina mbeno’o ban’ban bagdo’o bera ba yella’a ga ko’o ko’o ba’a mgbo’o taba’a o sa’a’m ot ba ga’a toh o’ bə sa’an o bi sira da bən kum baga har wun dua har ke’ena’a toh ban ko’o bano mbe kuma itə kum bila ita kum ot ba’a lout bué bué gə toh yebira’a pa’at bo’o ƙo’o da bo’o ko’o da kum da’a kina nya mbe mbe neb gbaro’o tərən ala’a kə nen gbaro’o niŋ ko’o toh lego bara’a irii yarii ‘i’ kum kum soné ga’a ida ot-idaotnom manaf ida ot nom mana’a har noma da’a da’an yilul toh da’a ina da’a lan da gə ba’a da’an kən vaksu manbea ba’a al ot ba si ban al ot bi gə yeb-yebit fa da’a kpang de ga baga’a toh ina ba, a’an da ga ba yebit ba’ana, yebira’a ima kansi-ina kansi ot bə al al si ina ba’a kum ot ba’a ba’a kum loo’ra’a ko’o lamkeya’a ko’o ni fa pa’at nyama neya gab ini sen neya’a ko’o nasen də ko’o da’a neya’a sunu ‘o’ ba’a kai bgaro’o mamu kə ina niŋ mu mass toh am wa’a da’a kum ku nasen ko’o da em ot wal mu sunu’u ma ko’o muku sane ‘i’ yeba’a won ai ko’o tumin gə ‘i’ nasi nogaba ‘i’ da’a so ‘i’ ba’a kai gbara’o tumi’i ta’ gba’a-gbar’o tummi’i ta gba’a ‘i’ ba’a so’i ‘o’ tumi’i’ gə ‘o’ tumi’i ga ‘i’ em kunu’u, i da’a kunu-i’ em kunu’u ‘i’i da da’a kunu’u wundu’u ga. Gbalo’o gbaro’o lé idai ni’u-idai nu’u idai soné sa’an kai wa’aye bə gə tumbil gə wa’a em tukunu’u-em tukunu’u-em tukunu’u so gan kan gə i’na’a’ ansa’a ri gə nda’an kan boba’a ‘ina’a’ ənsa’a ri pa’at nda’an boba’a i’na’a ənsa ri aat ndain boba’a don yeba’a-yeba’a toh so pi’ira’an də pa’an de gababb kum soné ba’a ma’an in sané ka sengil a’at vaksa da’a pi’i ban temu’u ra ko’o gboro’o lega nda’a nmebe an ka’ na’a senyee nyem anka na’a senyéeən da’a em am naʊ mba’a kai ban kə na’a se’ da’a ba’an kai ne’a vu’ud ka’at wpng tə gba’a sengə pa’at ‘i’ le’a’ ne’ gno’o vuu’uŋ an pi’i kunun dimdine’ ka’ap shikenan ta’aya mbe’ ki’i amma’a anda’a lamke ki’in am temu’u sonke’ a’a am ma’a yeru ne amko anda’a lamke kan kina’a senga a’atən ti ni-ən to ba ən mana’a ne bonə ‘i’ ii’ina’a mmun vakso ‘i’ nəa ki ke pi ke-pi ke pa’ana ən gən amko’o gbaro’o leko kwar pi’ikeya’a mə kən nyi na’a nda’a kum soné kə negu’u pa’at da’a kum ka’ane mhmm mhmm toh ko dən gə nnenna’a ma’a woŋ mben da rə da’a ‘o’ kum ka’a ye ən son ba’a kum soná əni nebira’a ‘i’ bé kumsel bon oʒuŋ yerié gbaro’o asotkina’a ba’a kum ot ba’a toh ba’n kum ‘e’ gə ba’a yɛ pt niŋ temsi’i ba’a, ba’a yɛ ot niŋ temsi’i yeba’a piin ban yeɛ ba’a kum soné kə ba’o ra’a na’a baŋn ko on nnen niŋ ne təuŋ-təuŋ sii sengə pa’at. Ba’a kum ot ba’a, ba’ an ot niŋ gə ba’a gem ot niŋ woŋ woŋ soná ba’a ma’a an soná an tə ma’an ka’an an ni pa’at da’a ta’a kum soné abu’un ko’o ba’a kpang kang də da’a kum nyetke ba’an ta’a lamke kina’a toh woŋ mə ba’a a’ wo’o bən ya’a tə ei sunu’u buu wə ta kə gbaro’o legə pa’a, ba’a ma’an sone ni ga paat ni ba’a kum soné senga pa’at ba’a ma’an an soná-ba’a ma’an ən saná wal wal dən bira’a ka sena’a ka’ sen bi’i’l niŋ wo’o ni be’a ye’a gə bən sən gə, ba’a ko’on son ba’a ko’on bə naʊ baa ba’an ai ma’a a ne’a’-ai ne’a’ zoŋ n’e’ zom biluu ba ga’a ah ah mma’a kansi ne’a’ yayi’i’ gə tən ne’a gə vuga’a pa’at ne’ ko’o ina’a ira’a ina’a sarə an pi’i kunu’u an ra kə nau am ta kə na’a kam an pii kunu’u ka na’a sengə an det ot wal ban da’a toh ne’a’ ya’a toh ma’a mu ka na’a sen an ta ka na’a wə beya’a wə guu wal na’a ba’a piina kunu’u bo’b o’ bóbóbób ó bob `ó í bu’uraa an be bu’ura’a ye’e, bu’ura’a ta ma’an ka’o ye’e pa’ta bob o’ bob ‘o’ i’i buwa’a an be’ gə bu’ura ina ta na’am konyee pa’at ni’i ina ban ek da ku ot niŋ ek ba ot niŋ nu’u ba’a ot niŋ bu’ut pa’a bu’ut mhmm pui ke pa’a niŋ ga aŋ gə am mim, a’a la’at nən oʒun yeba ba ga’a pa’at ni’i ba’a wal yil ot ba ba’a kum soné nyaʊ wundu’u gə pa’at sokko’o.